Izy ndraiky zen̈y tsy ten̈any azoko antoko be karakôry fa fa raha azoko volan̈in̈y fo fihin̈ana laoko ai. Maromaro koa protein̈y azo bôkà amin'zen̈y avô mihinà ronono, mihinà atody e, avô mihinà raha bôkà anaty ranomasin̈y àby io koa, mihinà akôho, fa mahasolo izy edy zen̈y ankôtran'n̈y henan'aomby edy ai.